מנזנש אנה אלאאלה תמתלכ משאער בהאל אלאנסאן פי אלמוסטקבל אלקריב, חית אלאמשאער ענדהא עמק נפסי ו תג׳ארב ש׳כסיה מרבוטה ב־אלועי ו א־ד׳את, אלאאלה תקדר תחאכי א־תעביר עלא אלאמשאער או תפהמהא בשכל ברמג׳י, ו אבלאכן מענדהש אחהס חקיקי או תג׳רבה ד׳אתיה, רובמא פבעצ בעד סנואת בעידה מומכן יטוורו טקניה תקארב, תקארב שי חאגה ו אבלאכן תבקי מוכתלפה עלא אלאמשאער אלאנסאניה אלאצליה.